أول شي حط الأشياء الثقيلة مثل الأحذية أو الكتب في القاع، بعدين لف الملابس بدلاً من طيها لأن اللف يوفر مساحة ويقلل التجاعيد، حط الأشياء الصغيرة مثل الجوارب أو الملابس الداخلة الداخلية في زوايا أو في الجيوب الجانبية، وأخيراً تأكد إنك توزع الوزن بالتساوي عشان ما تكونش الشنطة ثقيلة من جهة وحدة.